hagnaður Arion banka á fyrri helmingi ársins var tæpum tveimur milljörðum minni en á sama tíma í fyrra bankastjórinn segir afkomuna ekki nógu góða fjármálaráðherra segir að gera þurfi breytingar á lögum um jarðakaup eignamanna en segir að enn skorti upplýsingar til að ákveða hvaða breytingar skuli

á fundi í Mývatnssveit í dag Austfirðingum líst illa á áform um að fækka flugferðum til Egilsstaða og Ísafjarðar forseti bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði segir tíðindin slæm sérfræðingar telja fullvíst að tengsl séu á milli átta sprenginga í Kaupmannahöfn undanfarið hálft ár efni sem líkist

og er notað í hernaði var notað í sprengju sem sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar í fyrrakvöld hinsegin dagar voru settir þegar bjöllu Kauphallarinnar var hringt í morgun Klapparstígur í Reykjavík hefur verið málaður í öllum regnbogans litum í tilefni hátíðarinnar

gott kvöld hagnaður Arion banka eftir skatta á fyrri helmingi þessa árs dróst saman um tæpa tvo milljarða frá sama tímabili í fyrra samkvæmt uppgjöri sem birt var í dag hagnaðurinn á fyrri helmingi ársins er þrír milljarðar en var á sama tímabili í fyrra fimm milljarðar Arion er síðastur stóru viðskiptabankanna þriggja til að birta hálfsársuppgjör gjaldþrot WOW

og dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli gegn Valitor neikvæð áhrif á afkomuna

að draga frekar úr kostnaði starfsemi bankans ríkisstjórnin kom saman til fundar í Mývatnssveit í dag á meðal þess sem þar er rætt eru jarðakaup erlendra auðmanna Bjarni Rúnarsson fréttamaður er í Mývatnssveit og hefur fylgst með fundahöldunum í dag

þakka þér fyrir Bogi í dag og sveitastjórnarmenn

fyrir hönd svæðisins voru þið aðallega að ræða mál sem snúa að

við náðum tali af Bjarna

það er mjög óskýrt þegar kemur að fjárfestingum aðila utan

eða innlendra auðmanna að svara því fyrst hvert er vandamálið

já ég tel að þetta sé

mikilvægur málaflokkur sem þarf að skoða

hvar við eigum að grípa inn í

notað í hernaði var notað í sprengingu við aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar í Kaupmannahöfn í fyrrakvöld átta sprengjur hafa verið sprengdar í borginni á hálfu ári og telja sérfræðingar að þær tengist lögreglan í Kaupmannahöfn vildi lítið tjá sig í dag um hvernig rannsókn á

aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar á Austurbrú í fyrrakvöld miðar áfram þó er ljóst að enginn hefur verið handtekinn ekki er vitað í hvaða tilgangi sprengju var komið fyrir við skattstofuna en lögreglan dregur þá ályktun að tilgangurinn hafi verið að valda tjóni á eignum fremur en manntjóni samkvæmt heimildum danska Ríkisútvarpsins var sprengjan sem var notuð einstaklega öflug

notuð í hernaði og til þess að jafna byggingar við jörðu átta sprengjur hafa sprungið í Kaupmannahöfn síðasta hálfa árið sú áttunda í fyrrakvöld aðfaranótt þrettánda febrúar sprakk sprengja við alis í Kristjaníu innan við viku síðar var önnur sprengja sprengd við sömu verslun fjórtánda apríl var bíll sprengdur í loft upp á bílastæði við

að morgni sjö maí var svo bíll sprengdur á horni aðfaranótt þrítugasta og fyrsta maí gjöreyðilagðist smurbrauðsstofa og bíll í sprengingu á

og sextánda júní sprakk sprengja við bílaverkstæði í

þegar öflug sprengja sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar á Austurbrú í öllum þeirra urðu miklar skemmdir á eignum en ekkert manntjón allar sprengjuárásirnar eru

óupplýstar en sprengjusérfræðingar telja fullvíst að þær tengist enda herma heimildir danska Ríkisútvarpsins að sams konar sprengiefni hafi verið notað í nokkrum þeirra ósjálfbær landnýting og loftslagsbreytingar ógna matvælaöryggi á jörðinni að því er

í nýrri skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna sérfræðingur við Landbúnaðarháskóla Íslands segir mikilvægt að breyta neysluháttum við eigum allt okkar undir jörðinni frjósöm mold er undirstaða þess að við getum haft í okkur og á við höfum ekki farið nógu vel með landið og núna eru loftslagsbreytingar farnar að hafa neikvæð áhrif á það og grafa undan matvælaöryggi landið getur hjálpað okkur í baráttunni ef við göngum betur um það en ef við gerum það ekki getur losun frá því ýtt verulega undir vandann land er annar stærsti jarðar á eftir hafinu land í góðu ástandi bindur kolefni en rýrt land losar það í skýrslunni segir að loftslagsbreytingar séu þegar farnar að grafa undan fæðuöryggi uppskera rýrni og næringargildi við erum búin að þjösnast á þessum vistkerfum mjög lengi og það er alltaf að stækka það land sem við tökum til ræktunar vegna fólksfjölgunar

loftslagsbreytingar hraða þessu ferli því er frjósemi á mörgum svæðum að minnka og það kallar á að meira land er tekið undir ræktun loftslagsbreytingar valdi líka þurrkum og jarðvegsrofi sem bæði rýra frjósemi og ýta frekar undir loftslagsbreytingar síðustu sextíu árum höfum við lagt land sem samsvarar tveimur þriðju af flatarmáli Ástralíu undir landbúnað áburðarnotkun hefur tvöfaldast og það sama á við um metanlosun frá

landnotkun hefur síðustu áratugi aukist hraðar en nokkru sinni fyrr nú er svo komið að maðurinn nýtir með einhverjum hætti sjötíu og tvö prósent

undir ís land sem við nýtum ekki er að mestu leyti gróðurlaust mannkynið er fjórfalt fjölmennara en fyrir hundrað árum en það er ekki bara fjöldinn sem veldur aukinni eftirspurn eftir matvælum neytir tvöfalt meira kjöts nú en fyrir sextíu árum svo er tæpum þriðjungi alls matar

skýrsluhöfundar mæla með því að við bætum landnotkun stöndum vörð um regnskóga og mýrlendi og borðum minna af dýraafurðum með því mætti efla

jarðar sporna gegn hungri og fátækt efla vistkerfi og draga úr útrýmingu tegunda við þurfum að breyta neysluháttum töluvert það er alveg ljóst mikið álag hefur verið á starfsfólki álvers Rio Tinto í Straumsvík og fyrsta júlí og slökkva þurfti á

þetta segir Kolbeinn Gunnarsson formaður Verkalýðsfélagsins Hlífar í Hafnarfirði hann segir unnið hafi verið að því að ná ró í Kerskála eitt og tvö eftir að nýtt súrál var fengið gangi það betur hann segist ekki hafa trú á öðru en að vinna í Kerskála þrjú hefjist þegar kyrrstöðu hafi verið náð í hinum tvö hundruð og sextíu starfsmenn

álversins eru félagar í Hlíf stjórn álversins hefur ekki gefið út tilkynningu nýlega um ástandið flugfélagið

Iceland Connect ætlar að fækka ferðum til Egilsstaða og Ísafjarðar í vetur og vill selja tvær af sex flugvélum íbúar á Egilsstöðum segja þetta vond tíðindi flugfélagið hefur flogið tuttugu sinnum á viku hingað til Egilsstaða yfir vetrartímann en

í vetur á að fækka ferðunum um tvær sömuleiðis á að skera niður tvær ferðir á viku til Ísafjarðar félagið vill líka fækka í flugflotanum úr sex flugvélum í fjórar framkvæmdastjórinn segir að minni eftirspurn skýri þessar ákvarðanir við töluðum við forseta bæjarstjórnar og fólk á förnum vegi á Egilsstöðum í dag og spurðum hvað þeim fyndist um þetta þetta eru slæm tíðindi spurðum hvað þeim fyndist um þetta þetta eru slæm tíðindi það er bara eins og það er

þú myndir nota innanlandsflugið meira ef það væri niðurgreitt ekki spurning

það er ódýrara fyrir okkur að keyra

vont fyrir ungt fólk eins og mig sem er

eldur kviknaði í flutningabíl á Reykjanesbraut í Hafnarfirði í morgun rétt hjá um skeið skeið skíðlogaði í bílnum áður en slökkviliðsmenn náðu stjórn á eldinum farmurinn var stórt troll sem hefði getað brunnið glatt hefði eldurinn náð til þess slökkviliðsmönnum tókst að slökkva áður en til þess kæmi nokkrar tafir

urðu á umferð vegna eldsins og þegar trollið var flutt yfir á annan flutningabíl varaforseta Bandaríkjanna til Íslands utanríkisráðherra segir að aukið viðskiptasamband ríkjanna sé ástæðan fyrir heimsókninni Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra Íslands segir að heimsóknin hafi ekki verið staðfest endanlega en mjög miklar líkur séu á að komi hingað til lands undirbúningur hafi staðið yfir í talsverðan tíma ég hef lagt á það mikla áherslu að við eflum og styrkjum tengsl við Bandaríkjamenn og það hefur gengið mjög vel mér hefur verið boðið bæði af

eins og menn muna hérna og er fyrsti utanríkisráðherra Bandaríkjanna í ellefu ár til að koma til

Íslands og var hér með mjög skýr skilaboð við ákváðum það að fara í efnahagssamráð og viðskiptasamráð sem við höfum unnið að og það er ástæðan fyrir því að það eru líkur á að

það er það að ræða þau mál sitjandi varaforsetar Bandaríkjanna hafa einungis tvisvar sinnum áður komið til

nítján hundruð sextíu og þrjú kom b Johnson varaforseti Bandaríkjanna hingað í opinbera heimsókn í júlí árið nítján hundruð áttatíu og þrjú hingað til lands og átti fund með Steingrími Hermannssyni forsætisráðherra sem ég og og ákváðum að setja af stað síðan kemur það upp að Pence hefur áhuga á heimsækja landið og vonandi verður af því þetta hangir allt saman saman og þetta er það sem við erum að vinna að hinsegin uppistand fræðsla og fjölskyldustund er á meðal þess sem er á dagskrá hinsegin daga í ár hátíðin var sett í tuttugasta sinn í morgun klukkan hálf tíu í morgun hringdi bjalla Kauphallarinnar var áhersla lögð á að opna umræðu um stöðu réttindi og líðan hinsegin fólks í atvinnulífinu hátíðin hófst svo

í ár var málaður í öllum regnbogans litum en gatan varð fyrir valinu vegna ríflega þrjátíu ára

sögu hennar hér hafa verið fjölmargir hinsegin skemmtistaðir í gegnum árin heitið ýmsum nöfnum og gengið í gegnum hæðir og lægðir en hér hefur hinsegin fólk verið

áratugum skiptir hinsegin dagar fagna tuttugu ára afmæli í ár þá eru fimmtíu ár frá uppreisninni í New York en þau uppþot eru gjarnan sögð hafa markað upphaf sýnilegrar réttindabaráttu hinsegin

fólks á hátíðinni geta gestir fræðst um sögu hinsegin baráttunnar fylgst með dragkeppni og hinsegin uppistandi svo fátt eitt sé nefnt dagskráin stendur yfir í tíu daga og hefur aldrei verið veglegri en í ár eru hinsegin dagar seinni á ferðinni en venjan er afmælisins og leggja undir okkur fleiri daga og bjóða upp a fleiri viðburði

svo hefur það sennilega ekki farið fram hjá neinum að það eru

stórir tónleikar í borginni á laugardaginn og það er kannski ekkert viðeigandi að tveir rauðhærðir menn séu að keppast um athyglina á sama degi já við höfum verið á gangi hér um miðbæ Reykjavíkur í hinsegin og hjá mér er Soffía Auður Birgisdóttir leiðsögumaður göngunnar Soffía af hverju

í þessu húsi bjó Þórbergur Þórðarson árið nítján hundruð og sextán til sautján með vini sínum Tryggva Jónssyni

sem hann segir beinum orðum að hann

það er gaman að velta þessu fyrir sér hvort að

mikilvægt tól í réttindabaráttu að sjálfsögðu bókmenntir endurspegla veruleikann eru hinsegin bókmenntir sem tengjast fólki sem var uppi fyrir hundrað árum viljað sýna fram á að að við eigum bókmenntir sem segja frá hinsegin veruleika sem er ekki endilega

hálf öld er í dag liðin frá því að ljósmyndin á einu þekktasta sögunnar var tekin með Bítlunum kom út í lok september nítján hundruð sextíu og níu prýdd ljósmynd sem skoski ljósmyndarinn

fjöldi aðdáenda Bítlanna kom

þónokkrir brugðu sér í gervi þeirra í tilefni dagsins myndin fræga var tekin þegar klukkuna vantaði tuttugu og fimm mínútur í tólf á hádegi og var umferð um á morgun er útlit fyrir áframhaldandi

votviðri víða á norðan og norðaustanverðu landinu en bjartviðri sunnan

það kólnar smám saman um landið norðanvert og hiti verður fjögur hlýrra syðra Elín Björk Jónasdóttir fer yfir veðrið að það er Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur hvað Teitur Árnason á

frá Steinnesi varð í dag heimsmeistari í gæðingaskeiði á h m íslenska hestsins sem stendur yfir í Berlín í Þýskalandi landsliðsþjálfarinn Jón Þór Hauksson kynnti hópinn sem tekur þátt í fyrstu leikjum Íslands í undankeppni kvenna í fótbolta í haust og það var nóg um að vera í golfinu Valdís Þóra Jónsdóttir og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir kepptu á opna skoska mótinu og hér heima fór Íslandsmótið af stað hagnaður Arion banka á fyrri helmingi ársins var tæpum tveimur milljörðum minni en á sama tíma í fyrra bankastjórinn segir afkomuna ekki nógu góða fjármálaráðherra segir að gera þurfi breytingar á lögum um jarðakaup eignamanna en segir að enn skorti upplýsingar til að ákveða hvaða breytingar skuli gera ríkisstjórnin á fundi í Mývatnssveit í dag Austfirðingum líst illa á áform Iceland Connect um að fækka flugferðum til Egilsstaða og Ísafjarðar forseti bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði segir tíðindin slæm sérfræðingar telja fullvíst að tengsl séu á milli átta sprenginga í Kaupmannahöfn undanfarið hálft ár efni sem líkist

hernaði var notað í sprengju sem sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar í fyrrakvöld